Krisimasi ayʋtsi gbatɔɛ wafs nayɔ ʋhulʋ dekpekpe ayɔta fala mɛ ʋkeyi kakaka tanʋ krisimasi ayʋtsi ɛƒʋaniɛ krisiƒaƒ ayʋtsi ɛfʋania malʋɛdini dʋ makatsi ɔƒʋ tatʋ gamɛ ni hoho alowa ɔƒʋ dʋkama makatsi kamaɣa yɔlɛ kamabe dzo krisimasi ayʋtsi ɛlaniŋ mɛ adi aliala malʋ ɛdini yadʋ ʋkʋlʋ dzʋklɔ anɛo alʋ ɛdini yadʋ nʋ tatʋ gamɛ krisimasi ayʋtsi ɛnamɛ la malʋ atɔdzi nʋ obo ɛdini malʋ adzaka alowa dʋ ʋgbela mata adzaka kpʋkpo nʋ ɛsɛ wani kamadʋ dzuklɔ nanɛ krisimasi ayʋtsi ɛnaniɛ mɛ atʋ gamɛ mɛ wuyayɛ aur aze nɛmɛ kʋ wafs nazʋɛ nʋ ovazʋ ova mɛ urke prepare ova ayʋsi bi kʋmaba la krisimasi ayʋtsi ɛtʋmɛa ayʋɔtala malʋ dekpekpe alʋwani bʋakʋ ekele atami ɔvasila mɛ ayala nʋ tatʋ gamɛ krisimasi ayutsi ɛwlʋ niɛ kalʋ wa etsi megbea matabi yala kɔnaxanʋ ɛwlʋdiniɛ malʋ alɔva bʋa keke. Kɔ naxa nɛlɛnia malʋ atodzi nʋ kele ɔdʋ makadʋ kele mayadʋ anɛ nʋ ɛlɛniɛ yɔba ɛlɛdiniɛ malʋ adʋ anɛbʋa dzo niɛa malʋ kebo ayili idzo nɛdiniɛa malʋ yakpɛtɛ anɛ nsys sodza ɔyɔsodza ni keke malʋ yayɔ idzo yɛlia idzoyɛ la mɛ ɔlʋna asɛta mɛ tatʋ gamɛ la idzo nɛlɛdiɛ la mɔkatsi ɔvabi ɔvabi ewi makatsi ɔva nʋmoli meikatsi idzonɛƒʋaniɛ la tala nʋ krisimasi mɛ wʋyayɛ kalʋ we tsimegbe nɔlʋ nɔkpɛtɛ anɛ nɔyɔ kelebli nɔyɔ tɛkuɛla matabi ekele bʋa komɛ krisimasi ayʋtsi gbatɔɛɔ.